қазақстанда төрт мыңға жуық адам донорлық көмекке мұқтаж бірақ көз жұмған жақындарының органдарының зәру адамға ұсынуға көпшілік барғысы келмейді неліктен
бүгін бірге анықтап көреміз бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
бүгін арамызға шақырған арнайы қонағымыз азат мырза енді естуімше сіздің жүрегіңіз ауыстырылған
ы қай уақытта болды екі мың он төртте болған мхм
жүрегіңіз қатты науқас болған ғой иә иә иә мхм
ал донорыңыз кім болды донор қостанайдан өзімнің құрдасым мхм болған
сонда қайтыс болып кеткеннен кейін иә иә қайтыс болып мхм
түсінікті енді олардың ы туыстары құрбыңыздың туыстары қарсы болған жоқ па
оны мен сөйлесіп жүрген жоқ оны неғылған жоқ тек қостанайдікі деп неғылды
түсінікті жәнібек мырза і сіз де жүрегіңіз ауыстырылған иә иә
қазақстандағы ең бірінші жүрегін ауыстырған азамат сіз екенсіз иә иә мхм
ол ы қай кезде болды екі мың он екінші жылы август ыыы сегізінші август
донорыңыз осы қазақстандікі донор да осы қазақстандікі осы ақмола тұрғын
сіз ұзақ күттіңіз бе донорды жоқ ол кезде күтіватқан ыыы ондай болған жоқ ол қазіргідей лист ожидание ыыы ол кезде не
қалай айтады случайно а ондай ол да ойда болған жоқ
бұрын айтқан маған бұрында ы саған ы трансплантация керек ол кезде ондай операция біз елімізде істелінбейді содан кейін оны күткен жоқпын мен мхм
сонда қай жерде істеттіңіз мен қостанай облыста тұрдым мхм ыыы денсаулық болмаған соң ыыы жеңіл жұмысқа ауыстырдым мхм охраник болдым сторож болып солай істеп жүрдім
ы оперцияны қай жерде өткізді операция осы астанада
ал ы қазір сонда донорларды ұзақ күтетін жағдайлар бар деп отырсыз ғой сонда иә
да м содан кейін бізде қазақстанда лист ожидание дейтін сондай не болды ыыы
сол консилиум ыыы дәрігерлер консилиумнан кейін лист ожиданияға қояды адам сол адам ы күтеді
енді адам ретінде өзіңіздің ішіңізде басқа біреудің жүрегі бар екенін сезіну қалай ы қандай әсер береді
ол ы басында ғана болады ондай ы ой содан кейін ол уже енді менікі болып солай сезінеді мхм ешқандай андай ы не жоқ
жүректі ауыстыртқан кезде ыыы туыстарының ыыы рұқсаты керек болып па еді иә объязательно қазір де керек ол иә
қарсы болмаған иә жоқ баласы игорь дейтін ыыы баласы бар сол ы ненің қағаздарын қол қойып рұқсат берді келісті
сіз сол ыыы донордың туыстары мен жақындарымен араласатын шығарсыз араласамын да
мхм түсінікті енді арамызда трансплантолог дәрігер мамандарымыз отыр
қазіргі уақытта неліктен осындай ы адамдар донорлық көмекті ұзақ күтеді себеп қандай
енді мына донор тапшылығы деген дүние жүзінде бар мхм дүние біз ешқандай өзгеріс алыс кеткен жоқпыз
дүние жүзінде мына алға дамып дамыған мемлекеттер бар елдің алдына шығып озған мемлекеттер бар олардың өзінде де донор тапшылығы бірінші мәселе болып саналады мхм
енді оның қасында қазақстанда да ондай баршылық енді ы ең бірінші бүйрек ауыстыру қазақстанда бір мың тоғыз жүз жетпіс тоғызыншы жыл жылы жасалды
мхм сонда бері бірталай жыл болды ыыы донор тапшылығы көп жылдан бері біз мына мәйттен алып жүрдік ыыы ағзаларды
қайсысына енді ағзалар болғанда екі мың он екінші жылға дейін қазақстанда тек қана бүйрек ауыстырылатын ы операция жүргізіліп жүрді
мхм екі мың он екіден бастап ы қазақстанда республикалық трансплантацияны координациялау орталығы ы пайда ы құрылды
ыыы соның арқасында және мына мамандарымызды дайындалдық мемлекеттің мына біздің денсаулық сақтау министрлігінің тарапында мемлекеттің бағдарламасымен біз мамандар бәріміз дайындалдық
ыыы көптеген мамандар осы трансплантация саласынан шетелден алда жүрген елдерден барлығынан дәріс алдық үйреніп келдік
және ол барып оқығанға қарамай ол ы нелердің жаңағы
специалистерді алып келіп қазақстанға олар бізбен бірге бірінші і жаңағы жасаған оталарымызға қатысып бірге жасадық енді содан бері ы
қазіргі уақытта донорлық көмекті күтіп отырған ы азаматтардың саны қанша
енді қазіргі енді соны айтайын дегенмін екі мың он екіден бастап бізде мына кішкене статистика пайда болды мхм
ы науқастарды уже тізімін алып жаңағыдай айтқандай бір тізіміміз бар ол жаңағы ағзаларды күтетін науқастардың тізімі
ол әңгіме ол тізімге бірінші кірді мынау жүзінші кірді деген ол емес қайсысына сәйкес келеді сол сынақ ы әр уақытта салына береді
мхм енді соған байланысты ыыы осы тізімнен бүгінгіге статистикамыз бар
ыыы төрт мыңнан жуық адам оның ішінде ыыы елу бес бала бүйрек күтуде бар бүгінгі таңда
ыыы бес жүздей науқастар бауыр күтуде жүз елу науқастай ыыы жүрек күтуде бар мхм және жүрек күткен науқастар бар
донор болуға дайын адамдардың тізімі болады ма сіздерде
ыыы біз енді ондайға осы неше төрт жылдан бері жұмыс істеліп жатыр мхм белсенді бәріміз қатысып жатырмыз оған
ол енді оңай жұмыс емес өйткені біздің мына ыыы халқымыздың өзіміздің менталитетіміз кішкене соны өзгерту керек
соған байланысты ондай тізім әлі жоқ әлі пайда болған жоқ ондай тізім мхм
донор ретінде тек қазақстан азаматтары емес енді шетелден де араластын шығармыз иә
қазақстанның азаматынан саламыз мхм
шетелдікін і өз донорларымен келсе тек содан салынады мхм қазақстанның азаматына тек қана қазақстанда мәйттен тек қана қазақстанның азаматына салынады
ал егер жаңағы жанды тірі донор дейміз ыыы жанды донорлардан ол өзі донорын алып келсе ол және туыстығын дәлелдеп беретін болса
сол ыыы жағдайда тек біз оларды жаңа трансплантация ортасына аламыз
түсінікті мелс мырза енді жаңа айтып отыр мәйттен ы органдарды алады дейді
ыыы сондай кезде туыстармен бір кикілжінң туындайтын кездер болады ма рұқсат бермей ііі болады яғни туысқандары рұқсат бермейтіндері де бар
егер рұқсат бермесе туысқандар біздің ыыы орган алуға ешқандай құқымыз жоқ
жаңағы республикалық орталық і біз құрдық дедік қой соның ішінде і қазір міне он алты өңірде қазақстанның ы трансплант координаторы дегеніміз бар мхм
он алты өңірде он алты трансплант координаторымыз бар және ыыы жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің үкіміменен ыыы донорлық орталықтар бар белгіленген
сол ы донорлық орталықтардың ішінде ол сол станционарлық координаторлар бар мына ы туысқандармен сөйлесетін сол кісілер мхм
біз ондайға қатысымыз жоқ трансплантологтар өйткені біз дейтін жаңағыдай ыыы біз енді заңның түрімен айтқанда заинтересованный лица болып саналады иә
біз ы науқастардың жаңағы ы ыыы реанимацияда жатқан науқастың туысқандарымен біз ешқандай қатысымыз араласымыз жоқ ол трансплант координатор сөйлеседі
біздің заң бойынша заң бар ы заңда конституцияда енгізілген ыыы мәйттен ағзаларды алуға болады деген заңымыз бар
заңның ішінде ыыы екі мың он төртінші жылға дейін тек қана туысқандардың рұқсатымен алынады деген сөз болған мхм
он төртінші жылы туысқандардың рұқсаты деген сөзді алынып тастады бірақ бүгінгі күнге дейін осы уақытқа дейін біз бір ағзаны туысқандардың рұқсатсыз алып көрген жоқпыз
яғни заң рұқсат беріп тұрса да
рұқсат беріп тұрса да біз туысқандарынан мүлдем міндетті түрде ы келісімін аламыз ол келісімді жаңағы трансплант координаторлар алады
енді келіспейтіндер бұл себебін немен түсіндіреді не үшін неге бермейміз
енді ең бірінші ол дейтін ы сырттан тон пішіп айту оңай мхм әркімнің басына түскенде ол өте қиын жағдай
өзінің туысқаны жақын адамы баласы әке шешесі иә біреу жатқанда ондай шешім қабылдау оңай емес
сосын да сондай шешім қабылдаған адамдарға ол өте біз енді ризамыз жаңағыдай қол ұшын бергеніне
енді ең біріншісі ыыы мына ы біздің халқымыздың ыыы мына кішкене деңгейін менталитетін өзгерту керек
ортамыздағы көрермендерден сұрайықшы жаңа менталитет деген сөзді қозғап кетті біз енді қашан да қайырымдылыққа бейім жұртпыз ғой қазақ
осындайды да қайырымдылық деп санауға келмейді ме жоқ бұл жерде өте мен келіспеймін бұлардың қайырымдылығы емес
бұл жерде қараңыздар жарайды ыыы мынау жаңағыдай саудамен сауда саудамен ыыы саудаға байланысты болып кетеді де адам мүшесін саудалау болып кетеді де бұл жерде көбінесе
жарайды бір екі адам келісім берді дейік бірақ көбі келісім бермейді сіздер айтқандай иә олардың мүшелерін алла қалай жаратты солай оларды барып көму керек
а дәрігерлер не істейді дәрігерлер әй тыңдамайды да анау бейшара біреуі ме соныкін ала салып ыыы жаңағы і біреуге кигізе салады
және екіншіден і ы кейбір адамдар болады ақша тапқысы келіп квартира алғысы келіп амал жоқ бүйректерін ыыы донорлар әңгіме болмайды бүйректерін
болмайды бұндай әңгіме айтуға сосын өздері бейшара болып жүреді де денсаулықтарын құртады да ііі басқа біреудің өмірін сақтап қалса да
а өз өміріне алла оған берген бүкіл денесін ыыы ол беруге де ы бермеу керек
а бірақ мынау заң құртып отыр да осының бәрін ыыы бұған шектеу негізі қойған дұрыс
мен түсінсем ы заңда сатуға тиым салынған иә мына ақшаға байланысты қарым қатынас жоқ
біздің қазақстан республикасының конституция бірінші бабында былай деп жазылған
бізде адамның өмірі және оның құқықтары мен бостандықтары бірінші орында тұрады біздің мемлекетімізде
жалпы қазақстан республикасында осы донорлық қызмет мынау тәуелсіздік алғалы жылдары ы енді пайда бола бастады
жалпы донорлық қызмет туралы заңға сәйкес мына кісі өте дұрыс айтып отыр енді маман ретінде
ыыы рұқсат тиым салынады қандай жағдайда егер ол адамды заңсыз ұрлап алса
ол адамның еркінен тыс басқа жерге сатып жерсе тәндерін ондай бізді елімізде аты шулы қылмыстар болды
тыңдаңыз тыңдаңыз оған біздің қылмыстық кодексте жаза бар ол жазаланады
ал енді адам науқас болып оған ыыы осындай ы адамның органдары тіндері керек болатын болса ол оны біз реттейтін заң бар ол заңда ол рұқсат етілген
туыстарынан неге рұқсат сұрайды өйткені туыстар адам қайтыс болған кезеңде оны ана жаққа жерлеген кезеңде мәйтті туысқандарының рұқсаты керек
әрбір пендеге алла тағала жан берді бүкіл нәрсе біздің алла тағала а дегенде құрсақта бір тамшы қаннан алла тағала жаратады сонан іш
миллион талшықтарын алла тағала періште арқылы тоқып жаратады ешкім мидың талшығына ешкім жетпейді
оның миллиондаған талшық мида ешкім оны не ете алмайды ал сондықтан мына сол он екі мүшені біз өмірге келдік жер қойнына қайтып тапсыруымыз керек он екі мүшеміз
сексен төрт періште бар бәрімізді сөйлетіп әрбір нәрсені бізге не етіп
діни сұрағы қозғалып кетті ғой
бұның барлығы имандылыққа байланысты себебі біздің халқымыз мұсылман біздің халқымыз оны бұрын естімеген көрмеген
жаңа бұл енді исламның алғашқы кезінде болмады ғой сол үшін бұл і енді негізгі өте тақырып күрделі
біздің мұсылман мұсылманның баласы ы басқа донор болып ағзасын біреуге беруге ауыстыруға яки өзі орнатуға бәріне рұқсат етілген
бұған тек біздің ислам дініміздің бірден бір жолы ол ақысыз болуы керек
ол тегін қайырымдылық ретінде бауырмашылық ретінде бір біріне жасаған көмек болу керек
егер де бәріміз айтқандай бұл жерде егер бір қаржы жағынан қиналып яки қаржымен ы байланыстырып істейтін болса бұл харамға жатады
мысалы жаңағы адам ыыы жаңағыдай аварияға ұшырайды или болмасын жаңағындай ы ол адам
өмір дальше ол кісінің өмірі шектеулі болып қалады да и ол бір ыыы жаңағы орган і басқа бір кісіге ы жаңағындай не істейік деп
і трансплантация жасайық деп бүйрегін немесе бауырын алып қалатын келісім болса оларды да алып қалады ғой негізінде ондай жоқ туған туысқандарынан сұрайды
бір жерде авария болды дейік мхм ол науқас ол далада жатқанда ол мен үйде отырып қайдан білемін бір жерде бір адам аварияға түсті деген
міндетті түрде больницаға түседі больницаға түседі
больницада оны дейтін кіргенде қазіргі дейтін ы уақытта біздің мына реаниматологтарымыз жаңағы реанимацияда істейтін олар бізге қатысы жоқ
кәдімгі қарапайым клиникаларда больницаларда істейтін
әр реаниматолог шешім қабылдау үшін то он өліп он тіріледі мынау донор болады деген шешімді қабылдаудың өзі дәрігерге өте қиын
өйткені ол ол дәрігер өзіне дейтін қанша жауапкершілік алады
сол үшін де ол оны қабылдау үшін ол мінекей авариядан түскен науқасқа ешкім бір минуттан кейін донор болады деп қарамайды
ол реанимациядан өтеді интенсивный терапия дейді жаңағыдай өтеді оны бәрін қарайды сосын барып мына ми өлімі деген бар мхм
ол бір күнде болады ма біз дейтін алып жүрміз ғой ол бір апта жатқан науқас па
жүректері де ауыратын шығар сол аварияға түскен адамдардың сондықтан иә оны білмейді ғой
ми өлімнің ми өлімі деген мына заң бойынша адамды кәдімгі биологическая смерть дейміз мхм
кәдімгі қайтыс болады ғой адам иә иә ми өлімі сонымен екеуі тепе тең
сол үшін де ми өлімін ми өлімі бар деп бір дәрігер айтады реанимотолог мына науқастың миы уже жоқ сигнал жоқ миында
сосын барып ол ешқашан қабылдамайды өзі мынау ми өлімін диагнозын қоймайды ол дәрігер
ол үшін бізде жаңағы сарап сараптаушылар бар эксперт дегендер бар
олар ешқайсысы мына трансплантацияға хирургияға қатысы жоқтар мхм
оның ішіне біз дейтін дінидің ы адамдарын да кіргіздік
жеті адам болады біз сізді тыңдадық мхм жеті адам осы эксперт болады
жеті адам келіп жаңағы жатқан науқасты қарайды бесеуі да деп екеуі жоқ десе ми өлімі жоқ бар деп ешкім қабылдамайды
ұмытпаңыз мұсылмандық бөлек ы мұсылмандықпен қоса қазақтың өзінің ұлттық сана сезімі салт дәстүрі бар соны ұмытпаңыз
сіз айтып отырсыз болады мүшені беруге болмайды қазақ ұлтында қазақ дәстүрінде мүшені беруге болмайды
себебі адамды көмген кезде оның жаны тыныш болу үшін бүкіл дене мүшесі бүкіл
бұл жерде біздің дініміз былай айтады
жоқ егер исламмен шатыстырмаңыз
бауырларым екеуі екі жүрекпен жүр біздің шариғат біледі
яғни адам бергеннен кейін бұл кісі бүгін сол жүрек өзінікі
енді ол жүрекпен бұл кісі бір жаман сөз айтады ма бір күнә жасайды ма анау қайтқан адамға әсері жоқ ол шариғат бойынша сондай пәтуә қабылданған
егер біреу ауырып қатты ауырватса керек қажет болып тұрса егер болып тұрса сондай не неге бермеске ол бір адамды
жүректі ауырған адамнан алмайды жүректі тек қана жүрек жүрек иә тек қана жүрек жүз пайызда мәйттен алынады
бұл мәселеге жаңағы мына ммм тәнді ауыстыру мәселеге келетін болсақ
бұл өзі і жаңа бауырларым айтты бірақ ашып айта алмады да интернетте басқа жерде бұл үлкен бизнеске айналып кетті де
үлкен бизнеске айналып кетті біреуі жаңағы жүз мың доллар сұрайды біреуі бес жүз мың доллар сұрайды
бұл қазақстанда әлі жетіле қойған жоқпыз ол ол мәселеге мысалы үшін қытайға
осы жерде бір сұрақ қойып жіберейін
европада америкада алатын болсақ бұл үлкен мәселе
біз бұл арада айтуымыз керек қазақтың біреуінің бүйрегі ауырмасын жүрегі ауырмасын ауырсаңдар осындай
мұндай жағдайда ауырып қалған адам не істейді
ал енді ал енді ауырып қалған адамдарға міне мамандар отыр көмектеседі
сөзіңізді бөлемін мына кісі жаңа естіп қалдым ауырып қалды ма өлсін дейді
ол ажал келсе өлсін
ажал келсе өлсін болды
тыңдаңыз мен жауап беруім керек бірінші иә мына мына кісі жаңа айтты ажал келсе өлсін
енді тыңдаңыз сіз де анасыз анамын мен балалар дәрігерімін иә
бүгінгі жуықта қазақстанда қырық шақты балаға бүйрек ауыстырдық сонда ол бала ауырды ма өлу керек пе не осыған жауап беріңіз
әйелі ол бізде қазіргі жастар шылым тартады арақ ішеді
мемлекет ретінде бүкіл здравохранениені ұстап отырмыз неге біз балаларды ауыртамыз неге сідердің жүректеріңіз ауыртады
неге басқасы ауырмайды біз соның алдын алуымыз керек
ы жаңағы міне тәуелсіздік елдер дейміз ғой иә иә соның ішінде тек қана бір қазақстан іхі
дүниежүзінде үш ақ мемлекет бар барлық науқасқа дәрілерді жаңағы оталарды бәрі тегін
бұл өмірде барлығы бірдей емес қой бір кейбір адамдар ауырады ол сіз ауырамын деп ауырмайсыз
сіз мың жерден денсаулығыңызды күтсеңіз де бірақ сіз аурасыз мен сізге тұра тұрыңыз сіз сөзімді бөлмеңізші
мен былай айтайын ііі егер сондай барлық жаңа жарнамаларды жасау керек қандай жаңағындай денсаулық жайлы
ы бұл денсаулықты қалай күту керек ондайлардың бәрін жақсылап жарнама жасау керек
түсінікті арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс біз қазір әңгіме қызу әңгімемізді бағдарламаның кезегі бөлігінде жалғастыратын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз донорлық мәселені талқылап жатырмыз
жағдай ол өте қате сөз а сондықтан алла тағала өзі құранда да айтады
алла тағала ауруын жібергеннен кейін оның емімен жіберген тек соны табу керек соны іздеу керек
осы жерде біз бүгінгі осы тақырыбымыздың негізінде халқымызға түсіндіруіміз керек
осы рұқсат етілген ешқандай күнәсі жоқ
жаңа ол адамның ағзасын алу мен өлген адамның кемітпейміз де ол адамның дәрежесі төмендемейді деген сөзді біз халқымызға жеткізуіміз
енді қараңыз яғни ол адамды алла тағала ііі бірдей дәрежесі тірі адамның да өлі адамның да дәрежесі бірдей
оның ағзасын ауыстыру алу мен оның дәрежесі төмендемейді яғни алланың алдында ешқандай күнәға батпайды
жаңағы рұқсат етілген онымен басқа бір бауырына көмектескен болып есептелінеді деген сөзді біз халқымызға жеткізуіміз керек
әрине қазақ мұсылман бірақ та ыыы қазақтың салт дәстүрі деген кішкене сәл
сен сен мүлдем түсінбедің сен андай мына
қазақ та адам ғой оның барлығы адам барлығы да ауырады тыңдап алыңызшы сөздің
бәрін ауыстырып шатастырып кеттік
тоқтаңыз қараңыз сіздің сұрағыңызға міне бағана жауап дәрігерлерді тексереді ме деген тексеріледі
неліктен бұл жерде заңға қайшы нәрсенің барлығы денсаулық сақтауменен және де құқық қорғау органдарымен барлығы тексеріледі
ыыы донормен мысалы науқас бір біріне кім болып келеді
араларында сатып алу бар ма жоқ па бұның бәрі юристтермен прокуратурамен тексеріледі иә ұлттық қауіпсіздік
прокуратурамен кнб мен бәрімен тексеріледі оның алдында науқас больницаға жатардың алдында біздің орталықта например этический комиссия деген бар
оларды бізден бөлек дәрігерлерден бөлек олар юристер құқық қорғау органдары бөлек дәрігерлерге ешқандай қатысы жоқ
солар бөлек жатардың алдында тексереді бір біріне кім болып келеді ммм ара қатынастары қандай араларында сатып алу бар ма жоқ па
егер де араларында сатып алу болатын болса оларға қайшы
бұндағы дәрігерлерге айтатын ешқандай сөз жоқ дәрігерлер өздерінің ісін жұмысты істейді иә бірақ бұндағы тақырыпты ашатын басқа тема бар
адамның ы иә ол да бар енді қара рынок бар жоқ дегенге оны әлі тексеру керек қой тексеретін өздерінің органдары бар
бірақ біздің ыыы адамның ы психологиялық қабылдауында оның
егер адам өзі өзінің туысының ы беретін жаңағы ағзасын беруге дайын болмаса біз оған ешқашан да бер деп айта алмаймыз тіпті ол заңда да бар
ыыы бірақ біз осы берілген адамның әрі қарай өмір сүріп жатқаны мысалы иә ыыы қаншама адамдар бұған мысалы сіздің отбасыңыз бар шығар иә отбасыңыз қуанып жүр
біз сол мәселеде ы қарайласу керекпіз өйткені мұндағы жаңағы криминал дейміз анау бар ыыы сату дегенді тіпті ашуға да болмайды
өйткені і дәрігерлер өздерінің жұмысын істейді мына жерде психологиялық тұрғыдан қарау керек
егер адам өзінің ағзасын беруге ыыы психологиялық тұрғыдан дайын болса онда бере беруге болады бірақ дайын болмаса оның туысқандары тіпті өзі де оны тіпті айтудың да қажеті жоқ
ы қалауымен ғана өздерінің туған туысқандары қолын қояды осыны ал деп содан кейін ғана алады
барлығымыз бригадаларымыз мінекей дәрігерлеріміз дайын болып жаңағы бара жатқан жолда
рұқсат берген туысқандары ойланып келіп қайтадан қағазын алып жаңа жауап біз бәріміз қайттық жарты жолдан қайттық
ал оны бару үшін мемлекет бізді санитарный авиациямен жібереді ол миллиондаған ақша соған қарамай біз қайттық
мына жігіт қазақ мінекей үйленді семьясы бар жақында ұлды болды бұл қазақ өмір сүріп жатыр
а сен сұрамадың ба кім бұған жүрегін берген орыс орыс әйел а неге сен тек қазақты айтасың

сол кезді айтып тұрмын бүкіл мынау дене мүшемізбен көмілуіміз керек қазақ ұлтының дәстүрімен көмілуіміз керек жоқ сондықтан мен айтып отырмын
ринат мырза қоя тұрыңыз тоқтаңыз қараңыздар енді мына кісі өмір сүріватыр жоқ тыңдап алыңыз дәстүр
ы ризамын ыыы денсаулығыңыз мықты болсын ы ұзақ өмір ы сүріңіз мен сіздерге ризамын әрине
қараңыз дәстүрмен көмілсін дейсіз ол қаншалықты мұсылман болсын мұсылман болмасын христиан діні ол дәстүрмен көміледі дұрыс па
адамның организмінің бәрі бірдей
бәрі бірдей жерге барып шірігенше ол орган жерге барып шірігенше
біздің қонағымыз ы ринат ринат мырза өзі айтып тұрғанда өзі айтып тұрғаннан кейін ол жалғыз емес тек бүгін біздің студиямызда сондай пікірмен жалғыз адам болып тұрған сияқты
барлығы қазір ринатқа қарсы келіп жатыр бірақ ринат та өзінің пікірін айтып отыр бұл ретте
і әңгімемізді әрімен жалғастырмас бұрын экранға назар аударайық
елімізде көбінесе қайтыс болған адамның мүшесін алуға жақындары келіспейді дегеннен биыл павлодарда болған оқиға қоғамды дүр сілкіндірді
отыз жеті жастағы олеся пушкина инсульт алып көз жұмды марқұмның туыстары оның ағзасын мұқтаж жандарға беруге бірден келіскен
олесяның бауыры жүрегі және бүйрегі үш науқасқа бұйырды қазір олар өзгенің ағзасымен өмір сүруде
қызы арина анамның жүрегі әлі де соғып тұр дейді
анам екеуіміз осы бөлмеде әңгімелесіп әр нәрсеге күлетінбіз келесі күні инсульт алып құлады жоқ екеніне әлі сене алар емеспін
дегенмен екінің бірі олесяның туыстары емес халықты қазақы менталитет одан қалса бұл мәселеге діннің қалай қарайтындығы алаңдатады
ал діндарлар болса трансплантация жасау дінге қайшы емес егер ол адам өмірін сақтап қалу үшін тегін берілсе дейді
бірақ дүниеден өткен жанның ішкі ағзалары ақша табу мақсатында пайдаланса оған түбегейлі қарсы
осындай мүше ауыстыруға өзі разы болған болса оның туысқандары артынан оның мүшесін ы біреуге беруіне болады
өйткені ол нәрсе қаншама мұқтаж болыватқан адамдардың өмірін сақтайды
бір адамның мүшесі бес алты адамның өмірін сақтауы мүмкін
бұл шариғатта үлкен сауап болып саналады екен міне
ал халықаралық тәжірибеге келсек европаның көптеген елдерінде адам қайтыс болған жағдайда туыстарының келісімімен ғана керекті мүшелерді алуға рұқсат беріледі
ал оңтүстік кореяда донор болғысы келетін жан туралы мәлімет оның жүргізуші куәлігінде көрсетіледі екен яғни туыстарын іздеп жатпай ақ мәселе бірден шешіледі
өйткені адам көз жұмғаннан кейін жүректі төрт бауырды алты сегіз бүйректі жиырма төрт сағат ішінде басқа адамға салып үлгеру керек көрінеді
жалпы елімізде төрт мыңға жуық науқас ағзасын ауыстыруға мұқтаж екен бірақ олардың үміттен гөрі күдігі басым
өйткені жылына елуден астам адам донорлық органды күтіп жатып көз жұмады деген дерек бар
ақ халаттылар жұрт өмірден озған туыстарының басқа адамға өмір сылайтынын түсінсе бұл көрсеткіш едәуір азаяр еді деген пікірде
нұркен қалижанұлы жандос айқожин пендеміз ғой ток шоуы
енді бағанадан бері кәсіп кәсіп деген сөз болды біздің басты кейіпкерлерімізден сұрайықшы
сіздерге ы ота тегін жасалды ғой иә иә
былтыр ыыы алматыда ер азамат енді белшеден қарызға батып кеткен содан кейін ыыы ғаламторға ы хабарландыру берген мен бүйрегімді сатамын деп сол қарызды төлеу үшін
астанаға келеді астанада оны тапқан сол ғаламтор арқылы ақшасы ы бүйрегін алып алған ақшасын да бермей өзін төмпештеп соғып қайтарып жіберген
яғни мұнда ол органды яғни ол мұқтаж емес сау адам алып өзінің кәдесіне жаратып тұр ғой
дәрігердің дәрігердің науқаспеннен донордың арасында не болып жатқанын ешқандай қатысы жоқ
дәрігерлер бұл жерде операция жасайды болды а оған дейін тексерілетін вот этаптары бар бағана тексеру барыстары
юристтер тексереді арасында не қатысы бар солардың рұқсатыменен ғана біз
жоқ ол сіздер сөйтесіздер ал мысалы сіздің қасыңызда тағы досыңыз болады ол кішкене ақша ойлап тұрады да сіз сіз сіз жақсысыз
жаман ойлап тұрады ол ол келеді де алдап сулап мысалы сізді көрсетпей
ол операция бір адам ғана жасамайды бір адам ғана
ол сосын айтады қасындағы білетін адамдарға айтады давай мен саған кішкене ақша беремін келісейік жоқ қараңыз
мұндай жағдайда сонда ы бүйрегін ұсынған немесе бүйрегін алған кісі ы дәрігерлерді алдап кетуі мүмкін ғой сондай иә иә мүмкін
өйткені олардың арасында біз біз олардың келісімінің арасында болған жоқпыз
ағзасын ауыстырған екі азаматқа сұрақ қазір сіздер бүйірлеріңізді басқаларға беруге дайынсыздар ма
мен төрт жыл болды уже біреу енді өзімнің жүрегім іхі бір і кім игорь берген і шешесінің жүрек сол менің кеудемде қазір
менде қыз туды ұл туды мен өмір сүрватырмын қазір іхі
құдай қаласа тағы бала болса туа береміз біз
жалпы енді ауру болды өлім болды одан адам шықты бала туды сол
түсінікті енді бізде ыыы
менің менің трансплантолог мамандарға бір сұрағым бар еді
болып қалса біз үйде оны үйде сөйлесу керек мында сөйлеспеу керек
біреудің ағзасын распоряжаться ненадо өзін айтып кету керек солай істеу керек үйде
донорлық көмек алған адам өзі донор бола алады ма
өзі міне мысалы жәнібек мырза донорлық өзі жүрегін салдыртты
бүйрегін басқа мүшесін донор болып бере алады ма
науқас рецепиент болған науқас енді ол прям жалпы ы жалпы барлығында болатын жағдай емес бірең сараң
ы сондайлар бар өздері донор болған но ол үшін жүрек ауыстырғандардың бүйрегін қадағалап тұру керек
ол бүйрек жүз пайыз жұмыс істеп тұруы керек бір ай тексереміз донорды барлық жағын
ы сосын қараймыз екі бүйректің біреуінің жаңағы жұмысы атқарып тұрған жұмысы жүз пайыз біреуі дейтін тоқсан болса біз тоқсанды аламыз
өйткенде жүз пайыз істейтіні ы донордың өзіне қалу керек
бағана сіз сұрақ қойдыңыз сіздер донор болуға дайынсыздар ма деген дұрыс па
сіздің сұрақ бұл донор болу үшін бұны жарияламау керек адам деген неліктен бұны құпия түрде шетелде европада мысалға алайық
әркім экзамен мысалға ыыы жүргізу куәлігін алу үшін экзамен тапсырады экзамен тапсырған кезде ол экзаменационный ыыы ненің алдында тапсырардың алдында жалғыз өзі компьютерде тапсырады
мхм жалғыз өзі біледі сұрақ тұрады сіз донор болуға дайынсыз ба дейді ол жерде иә жоқ иә десе ол құқық ыыы жасырын түрде ы басқа ешкім білмейді
ыыы несіне ыыы куәлігінде чипте жазылулы тұрады оны ешкім білмейді
егер жарияланатын болса донор боламын деген мысалы любой адам келіп өлтіріп кетуі мүмкін
сол себепті донор болу үшін ыыы ы дүниеге аттанардың алдында бұның барлығы жасырын түрде ұсталу керек ол ы
енді енгізіліп жатыр бизнеске айналып кетеді иә жасырын түрде болу керек әйтпесе жария болса жаңа шынымен бизнеске сіздің де сұрағыңыз бұл дұрыс емес
жоқ енді бір жағынан бір жағынан ы осындай адам міне бар деп көрсетпесек донор тапшылығы бұдан туып тұрған жоқ па
донор тапшылығын қалай оны насихаттауға болады
міне мына апамыз қарсы болып тұр біріншісі мына бауырымыз қазақшылық деп ол да артқа тартыватыр дұрыс па
ондай артқа тартқанда емес мәселе ы науқас па любой адамның туысы ауырып өмірін сақтап қалу иә ауырып қалуы мүмкін одан ешкім сақталмаған
ы әрі қарай оның осында пропоганда жасау мақсатында әрдайым ыыы қазақ болсын мұсылман болсын христиан болсын өзге ұлттың адамы болсын
әрдайым өзіміздің немізде ы ұлтымызды ыыы әрі қарай ұрпағымыздың сақтау мақсатында біз әрдайым донор болуға ыыы дайын болуымыз керек дайын болу
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс бізде қарап тұрсаңыздар қызу талқылау өрбіп жатыр арнамыздан алыстамаңыз
сондай сенім бар бізде сенім бар қазақта сен бола аласыз ба қазақта
сен өзің бола аласың ба донор вот өзіңді айт бергің келеді ме жоқ па мен
сол керек қазір бізге маған керегі жоқ беріп
мына біз маман маман ретінде бір ы тақырып бар сіз жаңа әр аурудың алдын ала алу керек дегенсіз
сабыр сақтайық ыыы венера ханым донор болған кісі өзінің психологиялық жағдайы қалай ол осындай қадамға қалай жетеді барады
одан кейінгі өзінің жағдайы қалай болуы мүмкін сол туралы айтып өтсеңіз донор болған кісі
і негізі донорға барған ол жай ғана бір ойланып екінші күні иә бара салдым деген нәрсе емес қой
ол адам ііі өзінің і психофизиологиялық болмысынан қарағанда өте сондай сау сауатты ы денсаулығы жақсы адам болады
егер психикалық ауытқуы бар болатын болса ол адам донорлыққа бара қоймайды оның бәрі тексеріледі
егер әрі қарай донорлыққа бергеннен кейінгі оның психофизиолгиялық ыыы жағдайы дұрыс бола тұрып ыыы бергеннен кейін өзін жақсы ұстай білсе
ол адамның ешқандай ы психикалық ауытқуға ыыы барады деген ешқандай сенім жоқ
ол адам әрі қарай өмір сүреді күліп жүреді ол адаммен тіпті араласады да мысалы егер бүйрегі болатын болса
ал ы жүрегі болатын болса оның балалары араласады сондай сенімде ол адам дүниеден өтуі мүмкін
ешқандай да оның психикасына ыыы айналадағы адамдардың психикасына қатты әсер береді деп айта алмаймын
бірақ басқа жағы бар ол ы мысалы қазақ болғандықтан жаңа айтып отыр ғой мен ринат мырзаның да позициясын түсініп отырмын
біздің менталитетіміз бен санамызға психологиямызға бұл нәрсе кішкене әлі кірмеген ол үшін біз ы рухани баюымыз керек ы ол менталды баюымыз сол жағынан қарауымыз керек
сіз жаңа менталитет деген сөзді қозғап кеттіңіз бізде әлемде міндетті донорлық көмек көрсету туралы заңды эквадор мен уругвай ғана енгізіпті
жақында ыыы голландия нидерланды дейміз солар енді талқылап жатыр екен
сонда былай қарағанда бүкіл әлем әлі ондайға дайын емес қой міндетті донор болуға әрине әрине біз біздің ғана мәселе емес қой ол
әрине бұл кәдімгі ы ғалам әлемнің мәселесі уақыттың еншісінде сияқты ғой келетін жаңағындай жарнама бәрі жақсы болса
ы бауырыммен ы келісемін жаңағындай ы донорды мына швецария елінде ыыы мына донорларды зерттеу өткізген
неше жыл болған донорлардың барлығын зерттеп ыыы медицина сарапынан жаңа сарапта бәрін қарағанда
мына жаңағы популяция дейміз ғой кәдімгі барлық халыққа қарағанда донорлар ы алты ай артық өмір сүреді екен
өмір сүруі біздің кәдімгі қарапайым халықтан артық екен ол неге байланысты
ол донорға донор болған соң мына кісіге де жауабым донор болғаннан кейін ол кісі жауапкершілігі өз денсаулығына өседі
ол өзіне дұрыстап қарайтын болады вот сол үшін де оның өмірі өмір сүруі бізден артық болады
бізде көбінесе мәйіттерден алынады деп отырсыздар ғой сол осы жерде туыстарының ыыы жағдайын сұрағым келеді де
осы мүмкін туыстарымен дәрігерлер емес мүмкін бір психолог мамандар сөйлесу керек шығар
психолог мамандар міндетті түрде барады аха сөйлейді сөйлеседі иә
яғни сонда психолог барып оны үгіттейді ме әлде дайындайды ма қалай істейді үгіттемейді иә түсіндіреді үгіттеу деген жоқ
қарсы болса қарсы болды ма оны ешкім сұрамайды неге қарсысың деп
кім жаңағыны айтшы бауырым ыыы черный бизнес кім
жоқ черный бизнес туралы айтайықшы көрермендер көріп отыр ғой бізді ринат мырза
бізді көрермендер көріп отыр да ондай біз оны оларды үгіттемеуіміз керек де бизнес бар деп бизнес дегеніміз уже қылмыстық оқиға бар деген сөз
біздің заңымызда жалпы донорлық қызмет туралы біздің заңымызда ыыы ол ақша мәселесі қарастырылмаған заңда
тек қана ол қызмет услуга түрлері ғана қарастырылған және ол заңдастырылған
ал енді жарнамаға келетін болсақ тыңдаңызшы аға тыңдасаңызшы
жарнамаға келетін болсақ кез келген адамның қазақстан республика жарнама туралы заңына сәйкес жарнама беруге құқысы бар
мысалға мен пәтер сатамын өзімді сатамын басымды сатамын миымды сатамын жарнама бере аламын оған ешкім шектеу қоя алмайды өйткені ол менің жеке құқығым
ал енді мен оны әрі қарай әрі қарай ы мысалға заңсыз сатып дәрігерлер менің тінімді заңсыз алып жатса бұл әрі қарай уже құқық қорғау органдарының жұмысы
сосын тағы бір нәрсе айтқым келеді жаңа бәрі қате айтылып жатыр негізі заң бойынша мүлдем басқа барлығы
негізі жарнама мынау бар ғой роликтер жасау керек мемлекет мынау сіздер жақсы осындай тақырыпты қозғаватсыздар ыыы өте керемет тақырып
осы ғана тақырып қана болмау керек роликтер көп болу керек мынау қарапайым халық санасына жеткізу керек сосын әйтпесе қарапайым халық білмейді ғой
келеді де ұрынады ы жаңағы коррупция коррумпированный ыыы дәрігерлерге ұрынып қалады
соның бәрін ұрынбау үшін әдейі әлеуметтік роликтер жасап түсіндіру керек осыны талқылау жұмыстарын жүргізіп телеарналармен жұмыс жасау керек ол жерде
ринат сізге сонда жақсылап түсіндірсе сіз сонда донор болуға дайын
жоқ жоқ жақсылап түсіндірсе мен бармаймын қорқамын мен ойлаймын мені алдап кетеді мен деп вот қорқытып жасау керек
әйтпесе мен қорықпаймын мен білмеймін ана бала ана бала қорыққан жоқ басында өйткені оны қорқытатын ешкім болған жоқ
ол бейшара келді де алданып қалды сондықтан осындай иә ақша үшін қорқытып шындықты айту керек коррумпированный дәрігерлер бар екенін де тағы айту керек
қазір шыққан соң сізді жауапқа тартамын жоқ тарта алмайсыз
бағанағы баланың өзі кінәлі өзі кінәлі бауырын берді ме жүрегін берді ме
дәрігерлердің кінәсі жоқ бұл жерде
бағдарламамызды ыыы қорытындылайтын межеге жеттік қуантай апа сіз енді бағанадан бері бірнеше пікір айтылды міне
қанша адам міне өмір сүріп жүр ортамызда жүр отбасы бар балалары бар енді осындайды осындайды қараған кезде мүмкін бәлкім керек қой ол сіз басында
әрине де біз мына ислам дінінде тәрбиеленген енді бізде кеше қазіргі жаһандану заманында әр нәрсе енді шығып жатырған неше түрлі сұмдықтар
бала сатылу жоғалып кету де рас әр адамның жүрегінде күмән бар да рас
ал енді бұл кісілерге алла тағала өмір сыйлады ол енді міне хайырлы бақытты ғұмыр кешіп жатырсыңдар
дәрігердің арқасында бір алланың арқасы бәрібір аланың бұйрығымен болатын нәрсе сондықтан сен екеуіңе бақыт әлде де көп көп хайырлы ғұмыр кешіңдер жандарым
енді мен ағзаны сатып алу енді оған мен енді жалпы енді қарсымын жаным
ханым сіз бір түйіндеп ой айтсаңыз
мен ы жаңағы ы мұсылманбыз ғой мұсылман ел дедік дамыған елдің қатарына кіріп келе жатырмыз
ел дамыдым деп айтатын ел өзінің елінде трансплантология деген тақырып көтереді жоғары деңгейде болуы керек
сонда ел елде ел жоғары деңгейде ел болады екіншіден мына иран деген елді барлығыңыз білесіз иран десек біз қазақ әркімді менсіне менсіне қоймаймыз ғой сондаймыз ғой иран дейміз
иранның өзі атынан заң шығарды ешкім де ештеңе сұрамайсың міне барлығыңыз бересіз алла тағаланың алдында бәріміз бірдейміз
алла тағала ешкімге кедергі жасаған жоқ егер сый ретінде берсең ағзасын барлығын алуға болады деген
сол үшін де иранда қазір трансплантология дамып келе жатыр
сонда трансплантология бір қарағанда халықты біріктерін бір фактор бола алады ғой
болады болады өйткені біз халық ы еліміз барлық мына он сегіз миллион халқына біз еліміз жауапты
сосын да еліміз мына басшыларымыз осы халқын сақтап қалу үшін барлық жағдайды жасап жатыр
мен жаңа айттым ғой барлығы тегін беріліп жатыр бір бір ы трансплантологияны жаңа науқасты сақтау үшін жылына үкімет төрт миллиард теңге жұмсайды
оны неге жұмсайды мына адамның денсаулығын сақтап қалу үшін жасайды сол үшін де
бермеңіз онда айтыңыз бүгіннен бастып мен бермеймін онда ертеңнен бастап өзіңіз
түсінікті түсінікті қонақтар қонақтар сабыр сақтайық жәнібек мырза сіз бір түйінді ой айтсаңыз
халықтың налогы ол сол халық халықтың ішіне өзің де кіресің ғой
берген ақшаң берген кіріссіз шығыс болмайды дейді сол беріватырған налогың саған өзіңе сол халқыңа қайтыватыр
жәнібек мырза біздің қазақстанда айттық қой жаңа ең бірінші жүрек ауыстырған біздің рецепиент
бүгін бүгінгі тарапта бұл кісі бір жыл болды осындай ыыы бір ұйым ашты үкіметтікі емес
сол ұйым осындай насихатты жариялау үшін мақсаты осындай науқастарды
өзінің басынан кешкен адам ғана жақсы түсіндіре алады ғой дұрыс айтасыз жәнібек мырза
сол айтуменен сол донорства деген ол ағзаны беру ғана емес
ол любой адам ертең ыыы рецепиент болуға мүмкін ауырып қалады далаға шыққан соң тағы любой нәрседен соны да ойлау керек ертең балаларымыз өсіватыр
бүгін біз біреуге берсек ертең біздің ағайын туыстарға сондай бір ыыы жағдай болып қалса біз уже уверенно білеміз біздің баламызды ертең құтқарады деп бір басқа адам
бір бірімізге сенім пайда болады вот сол айтқан мхм түсінікті рахмет
қазақ қай кезде де жанындағысына көмек беріп мейірімділік көрсетуге бейім бірақ донорлыққа келгенде пікір қар жарылатыны жиі кездеседі
қайткенмен барлығымыз да пендеміз ғой аман сау болыңыздар